Lan̈in'olo amin'iny fondro-tran̈o arakaraka ny sarangan'olo zen̈y mavita man̈efa bebe hoe misy ndraiky helihely faran̈y helihely zen̈y ohatra hoe vaimily ariary vintisinkimily ariary misy an̈abo ny zen̈y ten̈a <hesitation> zisika amin̈a miliôn àby izy.